( ناروې هیواد په ژمنیو لوبو کې مخکښ هیواد دی او دا د خپل فرهنګ یوه برخه بولي. د (د پادشاه هینداره د ناورې هیواد لرغونی او مشهور ادبي اثر دی(د کب نیونکي ژوند، د ژوند خطرونه) د ناورې لومړنی اوږد فلم دی او د سولې د نوبل جایزه هم په ناروې هیواد کې ورکول کیګي. قهوه یي پنیر د ناروې هیواد په ځانګړو خوړو کې شمیرل کیګي.